Ny amboadia de mandray anjara amin'ny fampirindrana ny ekôsistema noho izy atahoran'ny olona ka miaro ny ala, izany hoe miaro ny biby madinika ao anaty ala amin'ny olona izy ihany koa nefa de anisan'ireo mihaza ny biby madinidinika ka izay efa reraka de mora hazony.